Aamooġo niine, ahaŋunuġadia « rire » mórere aɭomi omanaralingen aninamo. Siaminiralengen menak aamooġo áaɭerorere ośona añaḃairaḃuɭoo api aḃamanaźuriḃuxoġaɭo maanaxonźe źamõźimiralemi mími buɭoo, ódianahonźe waw. Momiinamooġo. . Amooġo ahaŋununaloŋ nídien maŝaen boona fúlu fúlu. Añatian síinianidien maŝaen sáñaḃanidinde. Me foo áxamidin maŝaen arefiaġaɭo ádinumaŝaen paske túĵur ameeɭo aamaŝaen níledin. Móo muhaŋunuġaḃay kaɭo nídin maŝaen aźa áhuhukaree, ośona añaḃanixaźen, ośona añaḃaerẽ, ośona añaḃaerẽ.